Pues jue da yë dun, abëkam a'ax da yë dun në ko'o jedun uk wi'inkap jëjkapxëp, mëbëj a'ax yë tams në ko'o a'axdu mëdyë yë pëjpë uk tyam a'ax dun este yaj në i'ixëy, ji'i yë uk mëdyë a'ax dun mas, mas este jajpë, yë a'ax dun pëjpë, jet's a'ax dun este yaj wi'in i'ixëp y abëj a'ax.